Kádzaŋá kpátákʋ, kaá ŋɔñ fɛdʋ táñgáráfʋ. Táñgáráfʋ ká báa léé ŋñlámɩná wɛ, ññ ya-ɩ ka ná ɔɔ laáfɩya. Kaá yɛ fɛdʋ komóo, kaá yɛ fɛdʋ lɩmɔ, kaá yɛ fɛdʋ kpɩnaná bʋ vʋʋ.